Protainga boy oziq ovqatlar <hesitation> masalan go'sht bo'lishi mumkin. Tuxum, baliq mahsulotlari mushaklarimizni o'sishiga yordam beradi va kuchimizni oshirishi mumkin.